Misy alika aloha tena tsy <hesitation> mahafinaritra mihitsy e. Misy <hesitation> masiaka be, indrindra ilay kelikely ireny an, tena masiaka be m- mora mivoavoa be foana ry zareo rehefa <hesitation> rehefa mahita olona tsy fantany ohatra. Fa ny alika be indray mifanohitra amin’izany matetika izy tena falifaly na indraindray ary olona tsy fantany akory dia <hesitation> raisiny ohatra ny hoe olona efa <hesitation> efa mpitaiza an’azy mihitsiny.